engan sakaði þegar öflug sprenging varð í bílskúr í Kópavogi í dag talið er að kviknað hafi í lofti þegar sportbíll var settur í gang mikið var að gera á bráðamóttöku Landspítalans í nótt vegna fólks sem þjáist af kvíða og margir upplifa mikla einsemd á jólunum segir framkvæmdastjóri Rauða krossins Japanir ætla að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni aftur á nýju ári stjórnvöld tilkynntu um úrsögn Japans úr

Alþjóðahvalveiðiráðinu í dag innan við tuttugu manns hafa nú vetursetu í Árneshreppi og þar af eru tveir undir sextugu um tíu manns fluttu úr sveitarfélaginu í haust og íbúi segir að búseta verði æ erfiðari þúsundir hafa sótt sér aðstoð og félagsskap hjá hjálparsamtökum þessi jólin auðvelt er að finna sjálfboðaliða enda vilja allir hjálpa náunganum á þessum árstíma segir fjármálastjóri Samhjálpar

gott kvöld

í dag hvellurinn var öflugur enda bárust Neyðarlínunni fjölmargar tilkynningar um atvikið talið er næsta víst að að húsráðandi hafi verið að gera við sportbíl inni í bílskúrnum og ekki gert sér grein fyrir því að loftið væri orðið þegar hann setti bílinn í gang töluvert tjón varð af sprengingunni en engan sakaði eigandi

vildi ekki láta flytja sig á slysadeild hann var kannski á besta stað hann sat inni í bílnum og var að starta honum sprengingin var það öflug að hlaðnir milliveggir brotnuðu og gengu til sem liggur inn í barnaherbergi féll þar inni og innréttingar og rúður sprungu úr húsinu nágrannar höfðu aðstoðað manninn við að slökkva eldinn þegar slökkvilið bar að garði en lið frá tveimur stöðvum var sent á vettvang aðallega þurfti að ganga úr skugga um að

glæður leyndust ekki í skúrnum þarna var eldsneyti haft um hönd við að koma bílnum í gang og gufurnar frá því geta verið í lokuðu rými og þarna þarf sem

að lofta út mjög vel opna opna alveg upp á gátt en það er alltaf vandmeðfarið að fara með eldsneyti í svona lokuðum rýmum töluvert fleiri hringja í hjálparsíma Rauða krossins yfir hátíðirnar en aðra daga og fleiri glíma við sára einsemd segir framkvæmdastjóri Rauða krossins nóttin var annasöm á bráðamóttöku Landspítalans vegna fólks sem glímdi við kvíða og sjálfsvígshugsanir hjálparsími og netspjall Rauða krossins taka á móti fleiri en fimmtán þúsund

á ári við fólk sem hefur samband þar af eru um sjö hundruð

tengd sjálfsvígum jólin eru árstíðarbundinn álagstími hjá

en þar starfa yfir hundrað sjálfboðaliðar það er töluvert meira hringt inn og meira haft samband við okkur á netinu á

við finnum alveg fyrir því síminn er opinn allan sólarhringinn fleiri símtöl snúist um einsemd á jólunum

dapurt það er eitt heima hjá sér fjölskyldur standa nokkuð þétt saman en það eru margir sem standa fyrir utan þétt

sig út og haft samband við einhvern en það er ekki svo einfalt sömu sögu er að segja af bráðamóttöku Landspítalans þar hefur verið rólegt yfir hátíðirnar fyrir utan síðustu nótt þá kom talsvert af veiku fólki en einnig einmana

búðir séu lokaðar fáir á ferli og fólk upplifi sig frekar eitt þetta er eitthvað sem við sjáum oft þá kemur fólk

inn og sjálfsvígshugsanir eða hefur vinda af hlutunum heldur en að það fari í óefni þetta er sár einmanaleiki sem við erum að kljást við en gott samtal getur getur gert kraftaverk í rauninni Japanir ætla að hætta í Alþjóðahvalveiðiráðinu í lok júní á næsta ári og hefja hvalveiðar í atvinnuskyni á ný lagði bann við slíkum veiðum árið nítján hundruð

áttatíu og sex fjölmiðlar eystra greindu frá því að formleg ákvörðun um að hætta í ráðinu hafi verið tekin á ríkisstjórnarfundi í morgun talsmaður

stjórnvalda staðfesti þetta og tilkynnti að úrsögnin tæki gildi þrítugasta júní Japanar hótuðu að segja sig úr ráðinu í september eftir að tillögu um að ríkið fengi að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni að nýju var hafnað Alþjóðahvalveiðiráðið var stofnað til þess að vernda hvali og hafa stjórn á stærð

fyrir rúmlega þrjátíu árum eftir að nokkrar tegundir urðu nær útdauðar það bann er enn í gildi Japanir segja að sumar tegundir hafi náð að fjölga

sér þannig að hægt sé að veita leyfi fyrir veiðunum aftur Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra sagði í samtali við fréttastofu að ekki hafi komið til tals að fara að fordæmi Japana hér á landi þá sagðist hann hafa skilning á ákvörðun stjórnvalda í Tókýó sumarbústaður brann til kaldra kola í Hafnarfirði snemma í morgun engan sakaði en grunur er um að kviknað hafi í út frá

í Sléttuhlíð í Hafnarfirði skammt austur af Hvaleyrarvatni slökkvilið fékk tilkynningu um eldinn

klukkan sex í morgun og þegar að var komið var húsið það var allt orðið alelda og

það var ekki við neitt ráðið þarna nei í rauninni ekki þetta var bara að passa umhverfið og þess háttar hvernig gekk slökkvistarfið þetta var svolítið erfitt eftir að allt var hrunið og við enduðum á

kæfa þetta með froðu það var eina leiðin til að þurfti að flytja

og bakið á honum

nei ég held ekki hafa menn einhverja hugmynd um eldsupptök það á eftir að rannsaka það

það sem maður heyrði af reykköfurunum sem voru þarna fyrstir

það er grunur um það en þetta eru

í dag fjöldi fólks fékk aðstoð hjá hjálparstofnunum fyrir jólin og um hundrað og fimmtíu snæddu hátíðarhádegisverð hjá Samhjálp í dag að sögn fjármálastjóra Samhjálpar er auðvelt að finna sjálfboðaliða um jólin enda vilji allir hjálpa til á þessum árstíma hjálparstofnanir víða um land hafa hjálpað þeim sem þurfa um jólin veita aðstoð fyrir hátíðirnar og sem dæmi bárust Mæðrastyrksnefnd í Kópavogi um hundrað og sjötíu umsóknir um aðstoð

Kristinsdóttir formaður nefndarinnar segir að hópurinn sem þiggi aðstoð hafi breyst meira sé um öryrkja eldri borgara og unga einstæða foreldra undir þetta tekur formaður Fjölskylduhjálpar en samtökin hjálpuðu um tvö þúsund tvö hundruð manns fyrir jólin þar af rúmlega átta hundruð fjölskyldum jólin voru einnig haldin eins hátíðleg og hægt var í Kvennaathvarfinu

tuttugu konur og börn eru skráð í húsinu þá voru um hundrað manns í mat á

kaffistofu Samhjálpar á aðfangadag það eru örlítið fleiri hjá okkur í dag enda

venjulegur sunnudagur hjá flestum þannig við vorum með rúmlega hundrað og fimmtíu manns í dag að við höldum finnst þér vera fleiri í ár heldur en í fyrra þetta er ósköp svipað því miður það virðist vera að til okkar sæki sami fjöldinn óháð

í þjóðfélaginu því miður til Samhjálpar sækja heimilislausir fólk sem er í óreglu fátækt fólk flóttamenn og hælisleitendur

einnig þeir sem eru félagslega einangraðir því miður það eru margir sem koma hingað koma hingað í morgunkaffi og þetta er kannski þeirra eina eina leið til að eiga í mannlegum samskiptum um daginn þau hjálparsamtök sem fréttastofa ræddi við í dag eiga það sameiginlegt að fá aðstoð frá fyrirtækjum og einstaklingum sem gefa mat peninga og gjafir sjálfboðaliðar leggja einnig hönd á plóg til að sem flestir hafi það gott yfir hátíðirnar það er mjög auðvelt að manna jólin með sjálfboðaliðum það er strax í byrjun desember

það er nóg af fólki sem vill hjálpa það er nóg af fólki sem vill hjálpa og við gleðjumst yfir því og við þökkum öllum sem vilja vilja aðstoða okkur

greip um sig á vesturströnd Sikileyjar í nótt þegar snarpur jarðskjálfti reið þar yfir hátt í þrjátíu eru særð jarðskjálftinn var fjórir komma átta að stærð og sá stærsti til þessa sem hefur gosið síðan á aðfangadag og gýs enn talsvert tjón varð á mannvirkjum og minnst tuttugu og átta eru særð enginn lífshættulega

bjargað úr rústum heimilis síns talsverð skelfing greip um sig þar sem skjálftinn var hvað mestur margir þustu út á götur þegar skjálftinn reið yfir klukkan rúmlega þrjú í nótt eldfjalla og

á Ítalíu fylgjast grannt með þróun mála einn þeirra sagði við fjölmiðla í dag að skjálftavirkni vegna eldgosa sé enginn nýlunda á þessu svæði umfang og styrkur skjálftanna sé hins vegar ógnvekjandi við getum ekki sætt okkur við tafir á samgöngubótum á meðan við horfum á samfélagið hrynja til grunna segir oddviti Árneshrepps innan við tuttugu manns það eru fá ljós í gluggum í Árneshreppi

manns eigi þar lögheimili eru innan við tuttugu manns þar í vetur töluvert mikið tíu tólf manns sem hafa flutt í burtu og þetta verður alltaf erfiðara og erfiðara versluninni var lokað í haust og skólinn var ekki settur eina barnið í sveitarfélaginu sækir skóla á Drangsnesi aðeins tveir undir sextugu hafa fasta búsetu í sveitinni þetta er fyrst og fremst

það hverjar eru aðstæðurnar fyrir ungt fólk

hefja búskap íbúar telja marga þætti orsaka fólksfækkun en flestir telja slæmar samgöngur helstu ástæðuna vegurinn norður í Árneshrepp er ekki ruddur frá janúar fram í mars og íbúar lokast því inni það vill enginn á tuttugustu og fyrstu öld vera inni í sveitarfélagi sem er lokað af íbúar kalla eftir því að einangrunin verði rofin enda sé það brýnna nú en áður þegar

ekki er verslun í sveitarfélaginu

hefur ítrekað verið frestað

ekki kostur sem við getum sætt okkur við þegar við erum

þetta samfélag hrynja til grunna milljónir íslenskra ljósmynda í eigu íslenskra safna mega nú birtast á netinu eftir að samningur þess

efnis var undirritaður tímamótasamningur segir formaður myndstefs mikill fjöldi ljósmynda og myndverka er í eigu íslenskra safna hingað til hefur ekki verið heimilt að birta myndirnar eða myndir af verkum á netinu nema með sérstöku leyfi á fimmtudaginn undirrituðu menntamálaráðherra Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Íslands samning við myndstef um birtingu á safnkosti safnanna á

sem er menningarsögulegt gagnasafn allar myndir milljónir mynda eftir listamenn landsins menningararfinn okkar á Þjóðminjasafninu og Listasafni Íslands þetta má allt fara út á netið hafi viðkomandi listamaður eða aðstandandi hans hins vegar ekki áhuga á að myndir fari á netið verði orðið við því og því sé um eins konar ætlað samþykki að ræða Ragnar á von á því að flest önnur söfn landsins undirriti sams konar samning í framhaldinu svo allur þeirra

geti líka farið á netið ég held að

sé allt upp í tugmilljónir mynda allt í allt á öllum söfnum hvaða máli skiptir svona samningur þetta skiptir fyrst og fremst listamenn máli að þeirra verk komist á netið og

og svo skiptir þetta bara fólkið í landinu máli

netið og skoða

Ragnar segir að söfnin séu þegar byrjuð að setja myndir inn á vefinn sem sé hins vegar mikil vinna er þetta tímamótasamningur já tvímælalaust sinn er siður í landi hverju um hátíðirnar á meðan sumir fá sér í köldu vatni baða aðrir sig upp úr snjó í Berlín í Þýskalandi skellti vaskur hópur fólks sér í ískalt á jóladag vatnið var aðeins um fjórar gráður en það kom ekki að sök sumir hikuðu ekki við að henda sér til sunds oftar en einu sinni

ekki hafi snjóað á í Berlín var annað uppi á teningnum í dýragarðinum í Washington í Bandaríkjunum það voru líklega fáir ánægðari með

sér ekki fyrir kæti og rúllaði sér fram og til baka í snjónum tímunum saman

Adolf Hitler vakna til lífsins á stóra sviði Þjóðleikhússins í kvöld þegar ný leikgerð af kvikmyndinni einræðisherranum verður frumsýnd en vísar um leið mikið til samtímans Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er í Þjóðleikhúsinu Jóhann Bjarni en fyrst og fremst tilhlökkun

lentir í smá slysi

þá að veðri snýst í suðvestanátt með

vestan til á landinu í kvöld en léttir til fyrir austan í nótt og vægt frost í innsveitum gengur í suðaustan tíu til fimmtán metra á sekúndu með

á morgun en hægari vindur verður og þurrt norðaustan til fram undir kvöldið hiti að sjö stigum hlýjast syðst engan sakaði þegar öflug sprenging varð í bílskúr í Kópavogi í dag talið er að kviknað hafi í lofti þegar sportbíll var settur í gang mikið var að gera á bráðamóttöku Landspítalans í nótt vegna fólks sem þjáist af kvíða og sjálfsvígshugsunum margir upplifa mikla einsemd á jólunum segir framkvæmdastjóri framkvæmdastjóri Rauða krossins Japanir ætla að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni aftur á nýju ári stjórnvöld tilkynntu um úrsögn Japans úr Alþjóðahvalveiðiráðinu í dag innan við tuttugu manns hafa nú vetursetu í Árneshreppi og þar af eru tveir undir sextugu um tíu manns fluttu úr sveitarfélaginu í haust og

íbúi segir að búseta verði æ erfiðari þá er þessum fréttatíma lokið við minnum á veðurfréttir hér strax á eftir næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu og alltaf á ruv punktur is verið þið sæl